باش تستبدل مصباح كهربائي، أول حاجة تأكد من إطفاء الكهرباء. بعدين، امسك المصباح المكسور أو التالف، ولفّه برفق عكس اتجاه عقارب الساعة. شيل المصباح القديم. خد المصباح الجديد، وحطه في القاعدة ولفه باتجاه عقارب الساعة حتى يثبت. في الآخر، شغل الكهرباء وتأكد من أنه شغّال.